Da tena misy, misy da misy tokoa, ie misy poizy, misy poizy gnagnainy ao. Ka i poizy igny zay andesiny hiarova ngainy nga amin'ny fia maro andranomasy ao, gna amin'ny fia hihina azy, gna amin'ny biby hihina azy;